Un nda nda inuti nda ndanuti danixhiniti xahió da'á, tixni ti xa'á un uduku da'a nichi xhiti ndotida xa'an, nanduti dati kivii nraku, daño yudekadaiñia taña ká xandangua nguati tenandukuti dadti taxnati xanio nakadati té kuanti texañati xakadati, tedani dakuechi niuti ndakuchi nretuti xana xatati uditi nretuti teno xadi teno xangua takuyani tati dinti tekuku nrikati yuti kanti iti dani tati ndarukuti kanti xuxá ña kanti ña nratun ngueno ko'ó ihó inka nayido nanu didinguaniti inti tete ku nati.